Söögist sääne vii vällävõtminõ avitas tuuperäst söögil kavvamba püssüq, et tavalisõlt viisisaldus omgi tuu, miä pand söögi halvas minemä, ja tuud mi ei tahaq.